اني يعني نفضل شهر تلاتة او شهر اربعة <hesitation> متل هيكي شهور بتكون في اول الربيع بتكون الحدائق فتحت ويكون الازهار طلعت ريحتها بيكون الجو كتير حلو وكتير لطيف بيكون مناسب انه الواحد يخرج يتمشى يتسوج يتفسح بتكون الاجواء الجوية كتير حلوة.